दक्षिण कोरयो खवू हुणु तांग विभिन्न वयंजनो रंग अनूठा स्वादु नूस शेषमो बच्या। हुजगो पू मसाला निज्या, खट्टा मीठा स्वाधु निज्या आई नमकीन स्वादु ई संतुलन बैलेंस निज्या। आने तांग खवूपू मुखयथ राल जज्या, किमची, गो चुन जांग, सोया सॉस आई तेल तेलंगू, आई समुद्री सिवारू इस्तेमाल लंग्या। हुजगो तांग खवू खीमा बिनबिन पक, बोल गोगी जंग मायो, संग मैं पल साल, टोफू सूप देस्के तोष। आई हुजगो तांग मीठैयू खीमा किशांग होटोक, टोक, बिंसू देस्के तोष। आई तुंगमगो हुजगोस मेकोकी, सोजू, बल की चाय हजेके चीजे तुंग्या तोष।